Eshikhaya, indala tsiviri, tsitara, tsitani. tsinne, tsirano, sita, sabaa, munane, tisaa, elikhumi, elikhumi nende indala, elikhumi nende tsiviri, elikhumirende tsitare, elikhumi nende tsinne, elikhumi, nende sita, elikhumi. nende sabaa, elikhumi nende munane, elikhumi nende tisa, elikhumi tsiviri, amakhumi kavire nende indala, amakhumi kaviri ndinde tsiviri, amakhumi kaviri nende tsiviri, amakhumi kaviri nende tsitara, amakhumi kaviri nende tsinne. Amakhumi kaviri nende tsirano, amakhumikavire nende sita, amakhumi kavire nende saba, amakhumi kuviri nende munane, amakhumi kaviri nende tisa khaviri, amakhumi kataru kateru nende indala, amakhumi kataru nende khaviri, amakhumi kataru nende khataru, amakhumi kataru nende tsinne amakhumikatani nende tsirano, amakhumikataru nende sita, amakhumi katara nende saba. Amakhumi katare nende munane, amakhumi kataru nende tisa, amakhumi kanne, amakhumi kanne nende ndala, amakhumi kanne nande tsivire, amakhumi kanne nende tsitaru, amakhumi kanne nenda tsinee, amakhumi kanne nonde tsirano, amakhumi kanne nende sita, amakhumi nende saba, amakhumi kanne nende munane, amakhumi kama nende tisa, amakhumi karano, amakhumi karano nende indala, amakhumi karano nende tsitaru, amakhumi karano nende tsinne, amakhumi karano nende tsirano, amakhumi karano nende sita, amakhumikarano nende saba, amakhumi karano nonde munane, amakhumi karano nende tisa, amakhumi sita, amakhumi sita nende indala, amakhumi sita nande tsiviri, amakhumi sita nando tsitaru, amakhumi sita nende sita, amakhumi sita nande sasa, amakhumi sita nende munane, amakhumi sita nande tisa, amakhumi saba, amakhumi saba nande indala, amakhumi saba nende tsiviri, amakhumi saba nende tsitaru.